Kua nuece oyoka jare opija vaera jaeko oime jokua peguara eh jokua peguarai ou jokua mbae opaetei eh opijaa omopemope jare jukurai ojo omopijaja kua mbae iyapoa rai